العيش حياة جيدة هي برأيي انو اتمتع بصحة جيدة و صحة بدنية ايي- و ايضا انو يكون من حولي اناس و عائلة احبهم و ايضا انو يكون عندي رأس مال اني اكدر اعتمد عليهم و اتكفل بيهم لتلبية حاجاتي اليومية.